I faritsy avarats'i Peroa iny zany da tena faritsy izay ahità toetr'andro mando. Fa ny faritsy a morotsiraky, ny afovoany, sy ny atsimo kosa da maina avao.